أيوة ممكن يكون للفن تأثير سلبي على المجتمع في بعض الاحيان، مثلا بعض الأعمال الفنية ممكن تعكس قيم سلبية أو تشجع على العنف أو الكراهية، وهذا يؤثر على سلوك الأفراد كمان، إذا كانت الرسائل في الفن توصل فكرة خاطئة أو تروج لمفاهيم غير صحيحة، ممكن تؤدي لمشاكل إجتماعية، يعني الفن له قوة كبيرة، لكن إذا ما إستخدم بشكل مسئول ممكن يكون له عواقب سلبية.